Bueno pues in antes icon osea techititi no papan pues si pues otchigiaya se casita pues melaguack chihuaya ichi in techo clatsitsin ichigua entonces pues ibca in shali conteuiro in cali entonces tlacatotliaya culito in non neca para ochike meleguak pues ahorita ni cali ninkinicok melaguack se calcantsin se ye tues tsinangato piaya de chinamitl de chinamitl chihuaya icon de tablas opiaya ni clatsitsin de costriirua de pierda bloq icon pues melaguack nochi entonces in ahorita melaguack tlatlapius melaguack Tacan icon tichiguilican se calcantsin melaguack ni pía amo sufrirosque frío melaguack calcantsin se ye tlalia orasi se chiguas se cotruiriguas melaguack caltsintemalcas más san se quera ica se cuishtec bueno pues que motitia osea no pilguan pues respetarucan in vecino osea icon se inotsas gente que amo se nota amo se naquilia se nota ocuel ahorita se tiquito amo sequi amo teuite sequi tlachtequi icon miek melaguack icon se pilguan quin motsacan por ejemplo se personas se tlaculiti pues algo Pues casi la gente amo chihua non de de melaguack tlacuali itla se enfermo pues amo maka guan pero pues intejia te chigasque se gente necesitaría mococua ujim pues nuestros hijos amo se metiriguis amo melacuatl no poturo cuali tlacatoca ocuel te quite amo te en natinemi mi tití cosas tlacuni tiquito malo tequiti mo totomistsi mowuite se algo pero amo ye se var yactinemi pues amo pues icon se ye nonotsa nagua ye tlaculiti maka tlaculiti uj <hesitation>